لو يكون لي الاختيارفي الرجوع بالزمن الى الوراء مئتي عام أو التقدم بمئتي عام سأختار التقدم بمئتي عام للمستقبل لأنني أريد ما مدى التطور الذي تعرفه التكنولوجيا في ذلك الوقت و كيف سيكون هناك اختلاف ربما في التفكير في ذلك الوقت مع هذا الوقت و كذلك التقدم ربما في الاقتصاد العالمي و ربما تكون تكتلات جديدة في السياسة و بالتالي أفضل أن ارى ذلك كيف سيكون و ربما أقوم بمقارنة بما يحدث الآن في هذه الآونة و في تلك الآونة.